كنت راح اختار كون <hesitation> نحلة، لأنه هذا ال-ال-الحشوة ال-وايد منظمة وايد مفيدة وايد حلوة، ما قد تسمع إن في نحلة مضرة، بالعكس دائما النحلات وايد مريحين حتى لو إنك تش-بتشوفوهم وهم يشتغلون عدل عدل والله إنهم كائنات ما شاء الله.